Ntaa raa kubha sarathon araa horumakwo, amanyi ntoro kubho ona itune aobee ọ saa taa taa onoo gwen gwen nta yee oro etoma aapebha pee saa boa re neng aram bhong mo ra ikpaikpo ju bong maa kubho bhọ bho pee rofem, bong mao, kubhọ bhọ nang bha iso aa suu area rofem hodamana hakubha yina. sao kpạnạ ithem aaji ivivii fọọ nang moo sẹẹ ani, kwen kwen ora etoma meera heedam or rạạmạ ho- humọ, gwan ho- maa eram ho- baan, aba sasaa ọ, humo hothạrạ obhazi re hefefe, tututu aanang abhongha rotem rovirovi rovi, aapina rofem ozạ otharao osumarethen o etoma ekakubho, otuu gwika ojo ro pina menee, sọọ aro obhazi samarou nyeng onoo avaana. Mona obhazi moo tomdo ma ni nte re ku bhava bhava ara nọọ, hodam nto onọọ oku hafafe ọ. Saa ku tutu anamere arafe bheven bhaeku bhusa ma do aku etoma jo. ayina nta gwo ara ku etoma tutu agwo saara ro agwo etoma opee etiblo, agwo saada namere bha yane adaa yeng anọọ dudu gwe pee etaa gwo. Saro iye ma kaara bhii pina anano ora anumanu mạạ toma impee azeng anoo dudu ogbọ ku bho gwạ etoma ạgbạ dạạ pee etaa anum. Mo nang arodam nta onọ oro ku hefefefe, saa ku hufofo oja ara oshutan ọ bheven asaa bho ku bha rofem re bho suu rofem bho kukuma bha pee rofem, ntara zazee anang hasaa o but saa ku bhaijane ara nọọ aovuvura ara nọọ adaa tạạ hitharaọ saa ro iye. Gwem ara bheven bhabhe ku bhusa. ahuma humu nyene aru ma daa vaava etoma ajo anang otuu gwike aja osuum apina, saa ro susu nameree obhazi samaruo, aonyi obhazi sam ọ oro susu mgbaghaa aro gwo. gwen gwen arạạ bhoven aoshi bhabho daa, aguro nta yina re, aro rofem hazaro pee bho saara yina gwa ji bho nyanyi ọ. nto soo ji bho re manyi re ajuno rofem ọ rofem rofem re- remene redamọ anang egbee ajen, ja saa ra sarathon ara onọọ, saa sarathon ja rofem ara radama damana ọ ahara na aa pema rofem ọ or avuvua onọọ or oshutana ọ soo ro kukho otun bhoven aobee abee abee nta gwo saa kabha aanyi rofem hojunore ado rofem athaa bheven bee ree mee remene bhọọ agwo re, obhazi agwo osogbo do nang nang reje ajo adaa ra saaree ratataa, ozama taararo bhosumarethon ạrạrạ gwan obhazi etotoo, ozeara agwo nto onọọ oji akabu pema onọọ gwen nee, aroo bhepina bhenan bhenani bha roso obhazi hamaa hubho. Obhazi otharoro daa kpaa esasa, me humo esasaa jen ne re nzia humo esasa jen nere ataa fon aado, esasa jen ne ataa adomadomene bha ramadon ọ. esasa jen ne ntarama kaa je re ora je re nang dọọ etoma eedo esaree. Ozama agwo saa kubho atun obheven aobee, tun bboven aobee, tun bhoven aobee, maa hubhe onọọ refe bho, bhoven fe asaa bho taaro, anang etoma jo hemee saree, mo nanag odam nto ado bhavi aara taa obhaziọ saa kuma karataa obhazi, arire okaa. Hafefe oshi ora hotom obhazio, ayaye onoo gwe etoma aje aredam aavanạạ, asee ara mee, asarathona ayeng gwagwane gwen ne mma gwe aron ete agwe hobo bee bhaodo, nto ro tuu nwe ma ku bha sarathon je re anyi ọ o. harumagkum, horumakwum rofem hazaropee, rofem hazaropẹ, kpoitaa kpoetaa, bhovaana vaana, ara vaana itune ji ka ojo kokubhu saasee mo na itune aobee re ofoe ọ homanaa oro iyoo obhazi sam nye anọọ araana, onoo gwen unvaana anaaru, gwa agwo gwe hoku hisee hivang? Kwen kwen okpana ọ oro oku hisee hivaa okpoho bho daa gwa na ja menyi mo tuu unwe aro arumaywum ha tun ọ, refe gwa ji maa numee, ji bho nyanyeng bho bhoven bhonyio nta saa tạạ mo ji bho ma nyeng bhoven aanyi, aja aavana onoo gwen ne re. Avaana, nta saa vanaa re, etoma ajo agwo too asaa gbạạ da see bharoso ọ nta saa vanaa, so ra nta onọọ odudo oro kubo ogbo do vana fon aboọ mọnang mo daam nte re hesee esarqthan ara onọọ akpene ozama onoo gwen ntika soo hurere mene tutututu oro okpakpaa, etoma eepe etabho, agwo nta saa kubo dọ etoma onoo dudu aasa soo ro iya susu nnamere njieng mo na opee kasen nto onoo so ro hureree mene efefe bha hifam ọ nameree afaa bhoven fa ku bhusa, nameree afe, opọọ ra bhariri aota erini afe rehara saa ku bha kpana ọ. Sọọ humoreto okubho okpano ọ, opiri re okpamo ọ afaa. bhoven fa họọhọọ ara fa, ohumoreto oyina nto ro kwe o agwo a fạạ kwen kwen afaa bho humerato gwem ara ameame agwo saa daa sạạ hizo hora amame onang orumakwum ani aharao vasaa o nameree asaa bhaa riri ọ, nameree asaa bhusa asaa bha hovunee, hovune kwen kwa yeng bhanọọ bhaku bho bha vune kuro rora ma humo anang hovune maa saa bharoso agwo etoma ajo maa vaana taa bẹe. Hofo haosaa, ozama egbee ja gwo asaa ovaa sa hofafo re, etoma ajo so kubho pee bha pee kubho pee bha pree aro bhoven aoshi hayina anzeng bhoven aoshi bho kaku bho. Bhoven aoshi oro onọọ humo nu etoma. Enuu etoma ara hothera obhazi o. So haane ashi bhoven ayubha taatho hanzang ora hithara obhazi re saa gwo fa, afaa fa nto ja onoo gwenne saa pee tututu onoo saa pee tututu oro moo ro fe reka. Saa ra taa bho onoo gwenne osaa bha eyo aasaa avaa reka ofi bho. Ofumeto ovaa henantọ oshe, soo shii henanto so bhoro, avaa heko see osoo. Saa ra taa bho, okaku bha heyong asaa sen nerec. oyeng nta onoo avaa heko aenanto sen ne re okobho ovaa oshi ọ oshi, soo ro iye anum ma shi nva heko nsong nda nyeng onọọ gwo vaa heko see okubho oshii. Njine nfoe, so ra ni reka ma fio obhazi samaru o oja anum udam ota onoo gwenne. Orani o, ara anamere ani ama zeng o. Ozaa ataro etoma hara ni. Agwo ika ro opee atibho adara yeng jo onoo je daa pee ataa ajo ana egbee avavi ani hao bub ọ namere agwome bheven ọ afaa hisaa maa humo aovaana bha etoma ajo egbee ja saa kubha ta hisaare hiso hozeree, aro iye etoma hạra ni homo vovovai nta ra ro humo ara na anoo bhoven aobee ọ and onoo agwen gwo soi kaku oro moo na agwo bhoven aobee, bhoven aobee fe asaa khaa tạạro bhoven aobee saa bha taa egbee avavie vaa ra duu ajo varaa duu ajo akpakpaa ọ bhaana ibo aju ivivaa bha heyo ọ maa taa abhazi aro samaru ndoo. Reje asen nta saa resene saa taar obhazi aro samaru ọ nta saa yen hokaha reje saa taar obhazi aro samaru ọ, reje arara piin obhazi onyanyi faa gwo ara shii o. Obhazi osoo nyi obhoven oshi. Egbee ajen ja saa shii saro samaruo ozama agwo homovai ana, soo ra mee gwe re ha fafe mo soo ra gwo soo kubho evoi onyi do bhoven aoshio onang saa vaa raduu egbee evavi, egbee ajen rofem asaa rodama damana ara onọọ rofem hopee ara noo hayina reje arara rapiin ayineyina onoo gwo rọ ro orumakwum, otumanum, gwananum jiama. Nto soo ro jiama re aro o obhazi sam iye habho zebazab ani a zeb obhazi ora nta etoma ara. Ona aru ahara ova see ne nere akure hozeree a zeree apuu zeree ato a zeree, bhibo obhazi hozeree.